ഇത്തേ അര്ഗേലേഅ। അര്ഗേലേഅ ദേസിത പക പദ്ദതി। ഐന ബഗ ഭാതേര കോന നന്ദ അക്ലേന പക। പദ്ദതി ഐഥി ആസിക ഭാതു അരബ് ഭര്ബേര്। പോതോമിഅന് ഭുക്ക ഫ്രേന്ഛ് പ്രഭവ മഥ അക്ലേന। പക പദ്ദതി മിതി ദേപേന്ദ തിപുന്ദു അക്ലേന। പക മസലഏ അക്ലേന സുവസന ബരിഥ പസ്തുലേ। ന മഥ അക്ലേന ജസി ഉസേമന് പേരു അക്ലേന ഐത। ഗോദി, മാമ്സ, തര്കരി, സമുദ്രത, സികുനര। പദ്ദതി ന മഥ അക്ലേന ഉസേമന് പേരു അക്ലേന। ഐത ല മീനേ കോരി അബ ഐന ഐത മാമ്സ ന। ഇതമ മഥ ജസ്തി തിപുന്ദു ഭുക്ക് കേല ഉഏദ। ഇതമ ഓ മഥ പ്രേപരേമന് പേരു ഐന ബഗ। വന് പുന നന്ദ ശേക്സുക, ഹരേര, മേന്സുവി। അന്ഛ മഥ ബേദ ബേദ രേഇഥി ഇതമ ന മഥ। അക്ലേന പ്രേപരേമന് പേരു।